<hesitation> Sy de fantako loatra le hoe ino aby laoka mibonsin-tegna fa <hesitation> fahafantarako ananjy foagna hoe hiarovan-jareo tegna zany antony <hesitation> agnanovan-jareo an'zany.